कारके हर्नके बारेमे सुनैसि त एउटे चित्र हमर दिमागमे आइये उ कथी बाटे त कारके हर्नसे आवाजके पर्दूषण होइये एउटा बात त उ होगेल । आ एउटा कथी होगेल कि कारके हर्नसे नत ट्राफिक हटैये नत ओक्नीके आगारी जाए सकैये तैयो ओक्नीके कारके हर्न बजाइत रहैये । आ उसे सबके दिमाग खराब होइये । अदमी सबके थाह रहैये कि हमनीके कारके हर्न बजाइतारी चाही जीपके कुछोके हर्न बजाइतारी त ओक्नीके नत ट्राफिक जाम हटी नत ओक्नीके अपन मन्जिलमे जल्दी पुगे सकी । तैयो ओक्नीके बजाइत रहैये कि ओक्नीके मनके सान्ती होजाओ जौन ठीक बात नैखे हमनीके उ बात समझेके चाही । आ तैका टाइम लेके तैका रुक्के अपन उइहे नियम कानून अथि कर्के नियम कानून कैसन बा उसब देखके आगारी बढेके चाही । ओहिसे हमनीके कारके हर्न सब होगेल उसब ट्राफिक जाम लागल बा न त तखून्ता न बजाएके चाही । उजगा आरामसे रुकेके चाही आ देखेके चाही कि कखून्त्रा खुलैता ट्राफिक आ ओकर बाद हमनीके आरामसे निक्लेके चाही उ बात हमनीके सही बा । अ हमनीके इ नियम कानून <hesitation> अथि कर्बै इ नियम कानूनसे चल्बै त हमनीके देशो आगारि बढ़्तै आ हमनीके सबके मनमे भी सान्ती रहतै आ सब जाना खुस रहतै ।